स्विदनांत गिरेस्त सांस्कृतिक दायज आस, तातुंता जायात्यो खास्हेल्यो परंपरा आनी चालीरिती आसता। थयांची परंपरिक सुटी। मध्य उमा मिडसमर बीस जुना ते छहबीस जुना य कालांत शुक्रार मनायतात। मध्य उन्हाळो ही परंपरिक स्विदिशा सुटी आसून थंया लोका म्येपोळा भोमवातणी नाचपाका। गावपाका आनी मेजवानी करपाका जमातता। जाले यर लूसिया हे तेरह डिसेंबरका मनायतात ती लूसिया ही परंपरिक स्विदिशा सुटी जंया लोका नातळाचें कॅरोल गायातात। आनी केसाराचे बाणस वांतातात। उपरांत इस्तेर म्हळेयार पास्का हे मार्चा वा एप्रिल म्हयान्यंतां मनायतात तो। पास्का ही स्विदनांतली म्हत्वाची सुटी आसून। तंया लोका परंपरेनें तंत्यां सजायतात, पास्कांचो चोकलेट खातात आनी घराणेंसायात वेल घालतात।